Mi dillan be derdiraabe am, puldebbo am, debbo am, esiko am be bikkoi am ngam kambe on mi buri yidugo ha yonki am, to bedo kombi am mi torrata be watatam seyo masin.